कै भी नया देश का वीजा का वास्ता आवेदन करना का तरीका देश का मुताबिक अलग अलग ह्वे सकदिन। आप जै देश मा जाण की योजना बणोणा छन विका दूतावास की वेबसाइड पर जैक थें रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करों। आवश्यक जानकरी प्राप्त करन और वीजा आवेदन फॉर्म तक पोंछण का वास्ता वेबसाइड कू वीजा अनुभाग देखों। वेबसाइड से फॉर्म डाउनलोड करों। फॉर्म थें सही, सटीक और पूरी जानकारी का साथ भरों। वेका बाद वी थें काउंटर पर जैक जमा करीक थें आप वीजा कू आवेदन करी सकदिन।